Este acha noh já la áh gié tsah para cóh noh buo gi táh jó la tsá tsá báh éh-éh úh nain tsá chá cuerpo chá tsáh já lá eh laig, laig la bá uh oig gi tsáh yaíh gie gie tsá mas natural jáh la joh jáh lá noh áh cuo dios záh, záh noh li nein tsáh yía li nein tsá já lah aúh ló gi tsá éh fu ní cuáin já lah áh jóh jáh láh aig verduras já lá aig noh muo zái já láh éh zanahoria já lá éh ngi já láh éh noh záh gui óh taí záh gi óg oh wi laig ih fu lóh pues yíah já láh záh li záh áh temporada fuo la doh záh já lah jóh fuo já lah óh ih ñiu já lah jóh taza já la noh joh noh jóh cole áh jóh cole de ojas láh záh noh. Jó náh no-no noh záh noh jáh láh áh la joh oh la jo gi la bá aum já lah áh mü natural pues joh noh áh jo no áh mü záh áh yíah áh nain tsáh li yáh bei muh-muh shía li záh já lah áh la joh. Jo noh áh jo no áh oig gi cuerpo loi náh shia ain li laig áh la oig gi cuerpo cha tsá noh au cúa gi vida cha tsáh joh kó laig muo búh já la órgano cháh tsa bá eh uh oig tsá yaí láh góh oh jó aum lai tsá lá bá já la éh mü róh oh gié gi tsá ja láh ain íh tau já lei tau jálei íh-ih ni eig quimico ni cuain cóh hormonas coh gá lah jóh noh pues jai la oh oh loi náh báh no báh laig la óh.